Klammõrdaja um seo sis vaest? No t- sa lüüt lihtsält tuu massinaga klambri läbi paprõst ja tuu sis hoitki niimuudu. Traadist sääne, traat hoit kinniq.